Suu yuga chii ja kasaada ku ja ni kaaja’anida chuun yuga nu kantegada te kajanida yukate, kaskuida kan kixida kanskisida tee i´ini ka chu´unade tee ni´iniun kas kuida katavada jiti katavada yuga te ki steede in kisi te nchunida chuun yuga nacho´o yuga, yugarte kuu ja ka saasida nu ki kada sa´a asida nte minu nu yuga.